Arakaraka karazana hanina foagnan'io misy sasagny tonga de hoanina manta de misy sasagny andrahoagna de ôtra hoe mi- i raha afangaro ananjy igny ndraiky tsy zakan'ny <hesitation> aigna de lasa misy fiatraikany amin'ny otrik'aigna izy sy manome ara-pahasalamana de tsy mahasalama.